Vaa, vatuu, tuo ñuvayo jaa nu vayo in número chi, vaa tuu vaa ja, vaa chakuyo ó yoo vaa yua koo jaa waraga ka kootoo vaa tuo naiyú kuu intuu po foo vaa ja kaa tanto te este scario. Vale iré en nou kuu ma varlo chi yuo chi saiyo vale kaato titi tuo kuati tuo chi vaa tuo maa tuo io in nau precio kua sayo valer.